Izy koa manana trano fihinana za magnokana, ny ahanina safidiky ataoko aminazy ohatra za magnano saoaba, ny saoaba alaiko ohatra mahôgo afangaro vanio, ohatra koa tsomanga afangaro vanio, avekeo koa katakata afangaro vanio; maro zany le raha mety atao saoaba.